<hesitation> Voalohany zah koe efa hiampita ranomasiny zany amy sambo ley <hesitation> hamafisiky ley voalohany, aveke mitondra hagniny ndraiky rano mahampy zah mandritra ny fitsahako, aveke miomana zah amy gilet de sauvetage sagnatria ny vava misy loza mahazo zah <hesitation> zay.